<hesitation> iku isava'i minu <hesitation> minuu ya'a ya'a ndɨ́vɨ <hesitation> ichachí <hesitation> ndisochi isava'i chi'in chi'in ya'a kui ya'a kui <hesitation> iyo ñuu‑yo tyi'i tɨnana, ityi'i ya'a kuii, ityi'i tɨnana, ityi'i cebolla, ityi'i axu ta isava'i nuu ya'a ya'a ndɨ́vɨ ta ichachí chi'in chi'in se'i chi'in ta'in chi'in takuan chi'in iin iin familia ichachí <hesitation> yukua nuu comida <hesitation> nuu ndyayu lo'o‑ñi kuu ña‑su ndyayu kua'a kuvi tyi ndyayu lo'o‑ñi kuu tatu ku'va sa'i ndyayu chava'a tyi ndiso‑chi suu‑ñi ma ya'a ndiso‑chi suu‑ñi ma sa'a‑ndi nuu suvi jan nuu barbacoa jan nuu so su‑suñi ya'a ka'a ndiso‑chi <hesitation> ta nacha‑ndi chachi‑ndi chana'a sa'a‑ndi suu <hesitation> iin cha sa'a maa‑ndi ve'e‑ndi iyo vecina‑ndi cha'a‑ndi lo'o lo'o chii‑chi tu suvi sa'a‑ndi cha'a‑ndi kee‑chi <hesitation> uu ta'an uñi ta'an vecina ndyaa ve'e‑ndi takuan cha'a‑ndi kee‑chi tyi takuan chachi‑ndi chi'in‑chi iin iin kostumbri ñɨvɨ cha'nu kuu tuku maa. Ndyaa nuu‑ka ñɨvɨ cha'nu nuu nu ndyaa‑ndi ñana‑chi chii‑ndi tu ku'va nachuku chachi‑chi naiku cha'a‑chi kachi‑ndi takuan tuku maa‑ndi tu iyo chii‑ndi chee‑ndi ve'e‑ndi cha'a tu ndu'u chii‑chi chii‑chi nu suvi jan iyo barbacoa jiña o nuu barbacoa hndɨkɨ o o barbacoa <hesitation> ndɨvɨ o takuan chachi‑ndi in nuu‑ñi sava'a‑ndi ta chachi‑ndi takuan tuku maa‑chi iyo cha‑iyo ve'e‑chi su takuan‑ñi chachi‑ndi sa'a‑chi iin convivio sa'a‑chi iin ve'e‑chi su kua'a‑ndi kuasa‑ndi acompañar chii‑chi sa'a‑chi na chukú sa'a suvi jam o mole o sa'a‑chi so takuan <hesitation> kua'a‑ndi chi'in‑chi kana‑chi chii-ndi kua'an‑ndi makana‑chi chii‑ndi maku'un‑ndi tyi <hesitation> ña‑ika'an‑chi sa'a maa‑ñi‑chi so ña ña‑kuaku'un‑ndi o tu kana tu ndyu'u chii‑chi ve'e‑ndi so kichi‑chi ña‑kana‑ndi chi‑chi su makichi‑chi tyi <hesitation> takuan‑ñi ndyaa‑ndi ve'e‑ndi cha kuu‑ndi ñiyɨvɨ nu yatyin ñatu ku'a kata'an‑ndi ñatuu kua'a ñatu'va‑ndi kanacha ta'an ñatu'va‑ndi nduxan ta'a ñatu'va‑ndi vii‑ñi ndyaa‑ndi iyo nuu oko kuiya ichai nuu ndyaa ñɨvɨ vecina mai so ñachite kata'in chi'in‑chi ñachite ka'in chi‑chi ña ña‑ka'in ña‑kata'in ña‑kuñi kuatyi kuatyi takuan. Ñiyɨ́vi chi'in ñiyɨvɨ tyi ña‑va'a, matyiun kata'an tyi suu‑ñi maa van kuu kue'e suu‑ñi maa van ku cha‑ñava'a kuandya ñɨvɨ nuu yatyin su saña'a‑chi chi‑yo ta iin ku'un‑yo ta iin sa'a‑yo ta iin tye'en kundyaun tye'en makata'un tye'en maka'un tyi <hesitation> ña‑va'a ka'an ñiyɨvɨ chii‑yo su chiñi‑yo tyi tyiñɨvɨ ñiyɨ́vɨ kuu‑yo ña‑suvi kɨtɨ xan kuu‑yo tyi <hesitation> iin kɨtɨ xan su chiñi‑tɨ nanduxaan‑yo chii‑tɨ iyo ina chiñi su naka'an‑yo na tyi chiñi‑tɨ ta <noise> tyi takuan ta'an‑chi sa'a‑yo nuu ndukunun‑yo ñiyɨ́vɨ vatyi tu maa kundukunun‑yo ñiyɨ́vɨ tyi makuu kundukunun makoo vida chiun ñiyɨ́vɨ vatyi iin ñi ñɨvɨ chi'in tɨsɨ'ɨ chi'in kuatyi kun ta ña‑va'a ña‑va'a ndoun ñiyɨ́vɨ takuan chi'in se'un tyi yɨ'ɨ xiñi ña‑va'a ñɨvɨ ndye'e‑chi chiun.